Apar cha reh kotaq kar wilkee' kotaq chub' wilkee' re' je' taqee' ch'ahkoon cha wula ar aq' pan ha' yyy wila tz'iir ha' <noise> tz'iir ha'.